<hesitation> Kolontsaigna Japon mônkony ndraiky ai, <hesitation> miresaka fanondratagna zao ai misy karazany efatra zao le fomba fanondragna akagny fa le tegna malaza zao ai, <hesitation> huruganà, de ra tegna mampalaza <hesitation> Japon kô ai, le zareo <hesitation> mamoaka <hesitation> karazagna mangà regny ôhatra oe Naruto de ankoatranzay kô miresaka art martiaux zao ai karaté lay malaza akagny.